Ia, koa reseka sakafon-drô Riosy ndreky rô zen̈y areky ten̈a tia mihin̈a sôsosy àby io karà atôny sôsy sôza. Avô tia mihin̈a raha masimasin̈y irô ndreky tia mihin̈a noy.